San'ny voay an'igny zany lafa ataontsika hoe misy rano. Voay moa zany tsy mitely rano, laha vao mitely rano voay io tonga de maty satsia tsisy lela. Amin'igny zany miaro gny rano izy mba tsisy hiditsy, zany hoe afaky miajaro ao rano de afaky aboakiny ao. Zay mahatonga ny voay lafa mihina olo tsy mihina v- tsy mihina olo agnaty rano fa mihina olo an-tety.